Poyopä syaput mespa't ja'ku ntze'u äj yo'te, ja'kutyä ntze'u traste, mespa't ja este nyäyipä' foca ja'ku't ntze'u äj ntraste, vidri losa y jabon sote mespa't igual ja'kutyä este ntze'u je yo'te mas suciopä y aj jabon de baño mespa't ja'kutyä tzinhu, mespatä accion liquido ja'kutyä ntze'u äjtyä ntraste.